Coral reef wngkha swngcharni jotoni slai kwbangma ecosystem ni bisingo abo kwbangma twijlangni manwirokno tongthai chamung tei mwthangwi narwknai. Bohrok hachwkrokni bagwi nursery wngwi samung tangwi tongo. Hachwkrokno kaham khe torna bagwi tongthai rwwi tongo. Coral twima rokbo kwbangma manwirokno romwi tongo wansukma ro tongo kotorrokni simi kotor kotor manwirok jora. Bórok twijlangni twimarokno mwthangwi tongo twijlangni phanno romwi twijlangni sokomormungno kwma rwui. Tei koral twimarok swngcharni carbon cycle no chubachu khlaio abo borokrokni langmani bagwi belai nangkukmani. Tei coral twimarok nobar twibar swlaijakma nobar twibar hamya tei kwbangma wngwi tongmani bai belai kheno hamya wngwi thango. O nangkukma manwirokno mwthangna bagwi mwthangnani samung belai nangkukmani.